ข้อยสิแนะนำธนาคาร TTB เพราะว่ามันสะดวกแล้วกะเฮ็ดง่าย

บางเที่ยกะฝากในแอป บางเที่ยกะฝากอยู่ตู้ แล้วแต่จำนวนเงิน

คิดว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากกว่า เพราะว่าข้อมูลเฮาเอาไปเฮาประโยชน์ได้หลายอย่าง

เคยสงสัยอยู่กะเลยหาข้อมูลใน Google ก่อน

คิดว่าธนาคารสิเข้าไปตรวจสอบธุรกรรม แล้วกะโทรมาหากะ แล้วกะกะกะอายัดเงินหม้องนั้นไว้

ถ้าค่าของชีพสูงขึ้น เฮาเฮาสิเหลือเงินมาออมน้อยลง เพราะว่าเฮาเอาเงินไปซื้อแนวกิน

คิดว่ามันสะดวก เพราะว่าบางธนาคารกะเปิดบัญชีได้เลย บ่ต้องไปธนาคาร

คิดว่าตอนนี้มันง่ายอยู่ เพราะว่าธนาคารเฮ็ดแอปให้ใซ้ง่าย อ่านง่าย

คิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนมีโทรศัพท์ เพราะว่าเฮาบ่ต้องเข้าไปติดต่อที่ธนาคาร

เฮาต้องบริการลูกค้าให้ดีเด้อ เวลาเขามาธนาคาร เพราะว่าเขาอาจสิบ่เฮาเรื่อง

อั่น ขอโทษเด้อจ้า ตอนนี้ฮอดคิวเท่าใดแล้ว

สวัสดีจ้ายาย มื้อนี้มาเฮ็ดอิหยังน้อ

อั่น เคยกรอกข้อมูลไว้แล้วเดะจ้า ใซ้ข้อมูลนั้นได้เลย อันเดียวกันจ้า

มื้ออื่นว่าสิไปฝากเงิน เงินอันนี้เก็บไว้โดนล่ะ

มีความฝัน เพราะว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศต้องใซ้เงินหลาย

ในอนาคตอยากซื้อบ้าน เพราะว่าข้อยอยากเฮ็ดบ้านในแบบที่เป็นความชอบของข้อย

เลากะสิเบิ่งราคาก่อน แต่ถ้า บ่มีเงินกะกะ อดเอาไว้ก่อนหรือถ้าอยากได้หลายหลายกะต้องเก็บเงินซื้อ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

ควรนำไปพัฒนาให้หลายขึ้น เพราะว่าอยากให้พัฒนาการเดินทางสาธารณะให้สะดวก แล้วกะครอบคลุม

คิดว่าควรสอนตั้งแต่เริ่มเรียนบวกเลข เพราะว่าถ้าเฮาเฮาไวเฮาเฮาเข้าใจแล้วเฮาเตรียมพร้อมเจ้าของได้ไว

คิดว่าสิมาซ่อยในเรื่องการยื่นภาษี เป็นช่องทางอำนวยความสะดวกมากกว่า

คิดว่ามีผล เพราะว่าทำให้เฮาต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ถ้าภาษีในมูลค่ามีค่าสูงขึ้น

คิดว่าคนเฒ่าแล้วกะยังต้องเสียภาษี เพราะว่าจะได้มีเงินมาพัฒนาประเทศ

รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เฮาต้องเฮ็ด จะได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศ

อยากให้รัฐบาลเอาเงินไปลงทุนกับการศึกษาของเด็กน้อย เพราะว่าเด็กน้อยจะต้องโตมา หาเฮ็ดงานที่มีคุณภาพและมั่นคง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

คิดว่าบ่มีผล เพราะว่าสุดท้ายเฮาเฮาต้องจ่ายภาษีอยู่แล้ว

คิดว่าควรมีภาษีหลายแบบ เพราะว่าสิได้เปลี่ยนไปตามประเภท

อยากจ่ายภาษีนำเข้าน้อยลง เพราะว่าเฮาสิได้ของจากต่างประเทศที่ราคาบ่แพงเกินไป

ต้องเบิ่งว่าเฮาได้เงินมามากหรือน้อย ถ้าได้มาเฮาคิดว่าสิเอาไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน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

คิดว่าดอกเบี้ยเงินกู้ควรสิถูก เพราะว่าสิได้จูงใจให้คนมากู้เงินหลายหลาย

เคยได้ดอกเบี้ยแล้วรู้สึกดีว่าเงินเฮามีการงอกเงย

คิดว่ามีผล เพราะว่าจะได้ฮู้ว่าเงินฮู้สามารถงอกเงยได้มากเท่าใด หลังจากการฝากไป

คิดว่าต่างกันตามอัตรา ตามที่เขากำหนดไว้

อยากให้ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น เพราะว่าข้อยสิได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

คิดว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เพราะฉะนั้นกะต้องศึกษาข้อมูลให้ดี

เอ้อ เป็นจั่งใดแหน่ ได้เฮ็ดงานไป่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

บ่ตั้งนาฬิกาปลุก เพราะว่าข้อยบ่มีอิหยังให้ฟ้าว

ถ้ามีเวลากะไปอยู่ เพราะว่าไปตลาดได้ของราคากะ

ถ้าบ่เบิ่งคลิปใน YouTube ข้อยกะสิเล่นเกมบ้าง แล้วแต่อาทิตย์

วันหยุดกะมีไปเที่ยววัดอยู่ แต่คันไปเฮ็ดบุญอยู่วัดบ่ค่อยได้ไป เพราะว่าตื่นกะ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

สวัสดีค่ะคุณครูมาแต่ไสจ้า

เป็นจั่งใดบ้าง กินข้าวได้แหน่บ่ เดี๋ยวกะเซาเด้อ

มีแม่สนิทอยู่ เพราะว่าส่วนมากกะเว้ากันเวลาบ่ค่อยอยู่บ้าน เวลาไปเรียนกะเว้านำแม่ส่วนใหญ่

เรื่องประทับใจของข้อยกะคือย่ามักเฮ็ดขนมให้กินแซ่บหลายและย่ากะใจดี

กะพากันหากินข้าว หาเฮ็ดแนวกินแซ่บแซ่บกินนำกัน

เทศกาลที่บ้านข้อยให้ความสำคัญกะคือ เทศกาลลอยกระทง เพราะว่าสิได้ไปงานงิ้วนำกันไปเบิ่งพลุนำ

คงสิขอบคุณพ่อกับแม่ เพราะว่าเอาเงินให้ข้อยใซ้จนใหญ่ปานนี้ โดยบ่ต้องลำบาก

มักไปเที่ยวทะเลเพราะว่าข้อยมักเล่นน้ำทะเลแล้วรู้สึกว่ามันมีเสียงที่เฮ็ดให้ข้อยรู้สึกสงบ

แม่บอกว่าเวลาตัดสินใจเฮาต้องเด็ดขาดอย่าลังเล เพราะว่าเฮาสิเสียโอกาสไป

คิดว่าครอบครัวใหญ่เป็นข้อเสีย ถ้าวันหยุดบ่ตรงกันกะบ่ได้ไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน

มักเฮ็ดแนวกินเองเป็นส่วนใหญ่ แล้วแม่กะเฮ็ดแนวกินให้กิน

กะสิบอกว่าเกิดอุบัติเหตุอยู่หม้องนี้ ตอนนี้อยู่โรงบาลนี้เด้อ

คิดว่าเป็นคนที่เฮามีความสบายใจที่จะเว้าได้นำทุกเรื่อง

ข้อยเบิ่งหนังเรื่องร่างทรงบ่ม่วนปานใด เพราะว่ามันเป็นตาย้าน มันมีผี แล้วข้อยกะไปเบิ่งผู้เดียว

ข้อยว่าเรื่องร่างทรง เพราะว่ามันเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมมันเลยเป็นตาย้าน

ข้อยมักเบิ่งหนังผู้เดียว เพราะว่ามันสะดวกแล้วกะบ่ต้องท่าไผ เลือกหนังได้เลยตามที่กะอยากเบิ่ง

เขียนเกี่ยวกับที่เที่ยวในจังหวัดเจ้าของ

คิดว่าเกี่ยวกับความฮัก เพราะว่าความฮักทำให้ฮักมีความสุข แล้วฮักฮักอยากมีความฮักแบบในหนัง ในซีรีส์

มักอ้ายณเดชน์ เพราะว่าอ้ายณเดชน์มีความสามารถหลายในการแสดงแล้วกะหล่อนำ

ข้อยอยากเต้นเพลง 4EVE เพราะว่าบางเพลงกะมีดนตรีม่วนม่วน ท่าเต้นเป็นตาม่วน

ข้อยอยากไปเบิ่งคอนเสิร์ต Polycat เพราะว่า หนึ่งในเพลงโปรดของข้อยมีเพลงของวงเขาอยู่

คิดว่าเพลงสายบุญนำพาของไหมไทย เพราะว่าข้อยได้ยินเพลงนี้ดู๋คักใน IG ใน TikTok

มักฟังเพลงยามเฮ็ดงาน เพราะว่าข้อยสิได้เฮ็ดงานแบบบ่ต้องเบิ่งเวลา

มักศิลปิน อิ้งค์ วรันธร ข้อยสิถามเขาว่าฮ้องเพลงจั่งใดคือม่วนแท้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

ข้อยมักเบิ่งสารคดีสัตว์โลก หรือสารคดีชีวิต เพราะว่าเฮาสิได้เฮาเรื่องราวของสิ่งรอบตัวบนโลก

ข้อยมักเบิ่ง TV ช่องเก้าเพราะว่าตอนวันหยุดสิมีการ์ตูนให้เบิ่งยามมื้อเซ้า

ข้อยไปเที่ยววัด กะมีคนหลาย เพราะว่าคนมาเฮ็ดบุญ

มักไปเที่ยวผู้เดียว เพราะว่าสิได้จัดการชีวิตเจ้าของได้เลย บ่ต้องท่าไผ

ข้อยสิเลือกไปเที่ยวทะเล เพราะว่าข้อยมักทะเล มักเสียงน้ำทะเลมากกว่า

ไปเที่ยวบางแสน เพราะว่าข้อยมักบรรยากาศยามมื้อคืน ลมกะเย็น แนวกินกะแซ่บ

ข้อยอยากไปเที่ยวฝรั่งเศส เพราะว่าข้อยอยากไปเบิ่งหอไอเฟล

สิพาไปประเทศญี่ปุ่น เพราะว่าเป็นตาเดินทางง่าย แล้วกะบ่แพง

คิดว่าต้องมาลองอาหารอีสาน เพราะว่ามันหากินได้หลายแต่กะมีรสชาติเฉพาะกะ

ข้อยอยากไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่อยู่ขอนแก่น เพราะว่าข้อยยังบ่เคยไป ข้อยเคยไปแต่ของกาฬสินธุ์

ข้อยมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด หม้องเที่ยวของข้อยกะคือหอโหวด

ข้อยนั่งรถไปเรียน เพราะว่ามันสะดวกถึงแม้จะต้องจ่าย แต่กะสามารถไปถึงที่หมายได้ไว

คิดว่านครราชสีมา เพราะว่ามีหม้องเที่ยวห้าง หม้องเที่ยวสวนสัตว์ แล้วกะมีธรรมชาตินำ

ข้อยมักเที่ยวธรรมชาติ เพราะว่าข้อยอยู่ในเมืองมาหลายแล้ว ถ้าได้สูดอากาศจากธรรมชาติน่าจะดีกว่า

บ่มักกินเผ็ดเพราะว่ายามกินเผ็ดคักคักแล้วมันขมในปากแล้วกะแสบปากนำ

ข้อยมักร้านแอ๋วไข่กระทะ เพราะว่ากินง่าย ราคาถืก แล้วถืกแซ่บนำ

หนูเฮ็ดแนวกิน กินเอง เพราะว่าสิได้ประหยัดเงินแล้วกะได้พัฒนาฝีมือ

ข้อยสิเลือกกินเมนูไข่ดาว เพราะว่ามันเป็นเมนูที่กินง่ายแล้วกะเฮ็ดง่าย

คิดว่าแนวกินในตลาดมีความรสชาติถึงกว่าอาหารในห้าง

ข้อยมักกินตำบักแตง เพราะว่ามันแซ่บแล้วกะมันรู้สึกสดชื่นจากน้ำบักแตง

กะมีกินแหน่ บ่กินแหน่บ้างบางอัน อันมักเพราะว่ามันแซ่บกินง่าย อันบ่มัก เพราะว่ามันขมกะมีอยู่

ฮู้จัก ขนมฮู้ ขนมไข่เต่าไข่หงส์ ข้อยมักกินขนมฮู้มากที่สุด เพราะว่ามันหนึบหนึบดีแซ่บหวาน

ข้อยสิเบิ่ง YouTube บ่ซั้นกะเล่นเกม แล้วแต่มื้อไป

ตอนน้อยน้อยข้อยมักเบิ่งโดเรม่อน เพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่สนุก แล้วกะมีของวิเศษออกมาแปลกแปลกใหม่ใหม่แต่ละตอนบ่ซ้ำกัน

มื้ออื่นมาซ่อยกันดำนาเด้อ ฮอดยามแล้ว